حاجة لا بلو درول اللي شفتها في حياتي هي سبيكتاكل تاع قاد المالح, بارسكو ملي يبدي حتى اللي يكمل ة انا نضحك, هو راه غي انسان سور سان يهدر, بصح فريمون سيتي حاجة ضحك